Qaychi ikkita o'tkir pichoqdan iborat bo'ladi. Ular o'rtasida burama mix bilan biriktirilgan bo'ladi. Tutqichlardan bosganingizda pichoqlar bir biriga yaqinlashib, qog'oz bo'lsin yoki matoni kesadi. Qo'lni bo'shatganda prujina tasirida pichoqlar ajraladi va o'z holiga qaytadi.